हमाँ गाजे तातलो नुलन खाना चाहे। सेल्लो नुलन खासे ती आमों मान दाये। जासों ने <hesitation> वारलो मास ने सेल्लो मास नो खाना चाहे ने। अली काई सब्जियान ने खाना चाहे। काकि बाहर नो खाने से ने काई आपनो <hesitation> बीमार भी होई सके ने। अगर आपनो सुख खाना खासे ती भी। आपनो चरीर में काई बदू पानीन कमीन होसे ने अली। अगर आपनो गिल्लू खाना खासे ती। आपनो गाजे वारलो सोन ने <hesitation> खोननो ने पानीन कमीन होसे ने अली बस होया।